Ni kanréghi sousa tine di souboune, fé yike nani, séyima ni mo kanréghi soubouma di fouye, sousatima di fouye, <noise> dakatima di fouye. <noise>

Sahigna ni kanréghi, fo kanréghi sousatima di fouye, dakatima di fouye, soubouma di fouye, ghounné fé sahigna fou nama. Gnama mo dakéni sousatini nbole, u'kané fou yongou kokouma, gnama mo dakatini dékini, <noise> ma dékini sousatini nbole, nbole kama fou fé di fouye, ma gnama mo dakatini ni modi mo souboughini. mo dakatini mo dé, sousatini kané fou gnaname koke. Mo kagne an dokouwama mo boudame, mola roune migna mo souboun sihine mo lousatini di sahigna mo sihine. Mo fé kaye an doke mo kouname ma soubouni. mo kouname son an dokou wama mo loka roune mo migna mo soubouni di sahigna mo losatini mo sihine, ghounne sahigne younne mo soubouni ma gnata ka soubou, sousatighi, isoubouma doron né. Domatoma ni kaye gnébe ma, ni boudame, mo yongou go migna isoubouni isihine, isousa bougma tatou, soubouni fo isihine, isoubou sana, isa koulé déye gnitima gnamé lé gninini i gniti, na founoun a gnébou wama fa ditima dika kouso bira fa ditima thinan gniti, mo gnata soubouho a sihine mo boufo gnitima boura gniti. Niwou wana idike mola ka roune migna lé. Dé sahigna kanré mo yongou omou nan, mo-mo dakaghi boure sighine, mofé régui dakaghi isihine, iditima sighe, an migna siguima mo dik ka kanré sagnima ka dakatighi. Sakama nimo férine fo mo gnata ka soubou lé di sahigna, mo lousato soubou sihine pour moutone matina dika nifou. Nanguima dane bélé, nanguima nimo férine <hesitation> dogo, mo boufo gnitima an sanguima. mo boufo gnitima, boufo romtouma bé mola yike asimramo, nititi horé ma foure, mo wifo, hanna démane fo ki lan mo wifo mola yike a siguime mola boufo gnitima. Sagama foune dane bélé, sagama mo déye mo ka soubou fo boura sihine, di sahigna lousato bourou moutone matone dika férine. <noise> isantima dane bélé fé, mo férine santima, mola <hesitation> mo roumi migna mo soubouni, mo loh ka soubini mola soubouni sihine mo souséni santima sintane, mo yongou mo mabrama sikima hanne fé birmalé bare yongougou boure mo dakaké sintane sihine. Mo dakaké sintane mo lisaki, mo yongougou, ni nire ma yike mone ala boukalé mo fé nire siguima lé.